Ñaminda Meksiko kam e hawtindiri e ñaminda lesdi Sipan, lesdi Afrika, e ɓe mari tasaje wanaa Takos Alpastu, Aciladas Mool, Thilis Rilenos. Ɗii kujeeji ɓe nafti, ɓe ngaɗira ɗi, masardi, ñebbe, kaɗɗe, ɗe.